ای نمے داسا ہندا پاروٹ کہ کُکڑنا ہرا سُو ارے کُکڑ نا سُوئے بیدِیر امر کیرہ۔ کُکڑ نا سُو ئے نن بیدیر دُہن کینہ۔ ہراکہ فارمیئا کُکڑاک بھی اریر، مَش ئنا ہرا کُکڑاک اریر، بانگوک اریر، ایہن انگا مادِیک تا اریر او کُکڑ نا بھی پاوہ نمے، دا کُکڑ نا بھی پاوہ نمے۔ <noise> ہرانائے امر کینہ ہرانا امر کینہ۔ ہرا کہ مشیئا کُکڑ ارے اودے اگہ تِڑس جوان زیبا صاف کیس تہ۔ لہر سُوئے تہ ہرا خنسہ او مچہ ہندن گند ئس خرابو بریک ای آن تہ۔ گند نا تہ وجہ غان مچٹ ئے انت کر تہ، بے خڷ تہ۔ بے مچہ گندئے تہ ارفک۔ بیت ئے خلکُس تہ مچہ جوان گند تہ ہِنا۔ اوکان پد باسُن کر دِیرتے لہر ایتے، خاخر ئے لائہہِ، دیرت ئے لہر ایتہ، دیرت ئے لہر تِسُس گُڑا ہمو دیرت ئے ٹی سُو ئے کُکؑڑ نا سلّک۔ ککڑ نا سُوئے سِلّاس صاف کریس تہ گُڑا تو گند کائک ای آن تہ گُڑا سلاس صاف کریس چرپِیت ئے تہ کشاس خرابِنگا جب مبات ئے تہ کشاس سُوت ئے تہ جوان زیبا تڑیس تہ ٹُکر ٹکر کریس تہ۔ مطلب ہموخسوکر تا ہخسو نی کُنیسہ۔ بھاز بھلو کیرے تہ یا بھاز چُھنکو، گر بیدیر ئے تہ بھی ہچ کپّک مطلب کر تہ مچہ بھڈسٹ بھلو کپہ تہ ککڑیِ ئس۔ ایلو ملکیئا ککڑ ارے زُو زُو کڑھپک۔ اگہ ایدے ایہنو دیگ افک ایہن سادہ ؤ دیگ او۔ کُک- کروک نو افک گُڑا مچہ سوت ئے تہ ہندن چھنکو چھنکو کرک۔ اوکا پد امہ کرک اللہ نیکیِس تے نے۔ گُڑا پیمازاتے کُتر کر، پیمازاتے کُتر کریس جوان زیبا اُشکن اُشکن کتر کر تا، کھوڑئس س-پس- سُو- پیماز نا شاغ تہ۔ پلیٹ ئس ولدا ٹماٹراتے اُشکن اشکن سِل کتر کھوڑس۔ ٹماٹر کتر کریس ولدا داھنڑا کہ ارے۔ اُرا ٹی ہمیڑے مچٹ مچٹ آ۔ کھوڑ ئس دانہ تے بھی کتر کر جوڑ کرتے۔ اسہ وارا گِڑات ئے تین کل ئے جوڑ کر برابر کر گُڑا ولدا بیدیر ئے تینا کننگ ئے شروع کرک۔ نیام نیام ئٹی اسیکہ دا گِڑا ئے کروس وری ایڑکہ بش مروس گُڑا اوڑے بندغ نا مزہ کپک واگڑیکا۔ وا ولدا کل ئے گِڑات ئے تہ جوڑ کرک۔ اوکا پد پیمازات ئے تا کُتر کریس۔ ٹماٹراتے تا وا کُتر کریس۔ اوکا پد ولدا داھنڑا تے کتر کریس۔ داھنڑات ئے کتر کننگ آن پد ولدا مسالحہ انت نے تو ارے۔ او مسالحہ غاتے بھی جوڑہِ برابر کر راہی آ نے تِخ۔ اوفتے کل ئے راہی آ نے تِخاس برابر کریس داسا خاخر ئے لائے۔ پاٹت ئےچُھنکو چھنکو بوبِرتِخ۔ گُڑا خاخر لگِّک ایہن خاخر لگپک۔ چھُنکو چھنکو بینُ- بارنو گِڑا بھی بُوچ مُوچ کہ شا برابر کر گُڑا باکس نا تیلی ئے خلکُس داسادیگ ئے تِخ۔ دیگ ئٹی گُڑا کُکڑ نا بیدیر ئٹی، چھنکو بیدیر ئس کیس مطلب ال- درمیانہ ؤ بیدیرئس کیس گُڑا ن- اِرا بندغ ئے اِرا ڈو شاغہِ تا۔ بھلو بیدیر مس گڑا ہمو مطابق سِی شاغ تا گُڑا اِرا ڈو بیدِیر نا جوانو صحیحیو پُر کہ ڈو ئے پُر کہ شاغ تا۔ گُڑا سِیک باسِر، سِِیک باسِسُر لار خلکُرچائسُس داسا سِیک باسُن او داساشاغ تا پیمازات ئے۔ مالوپیمازات ئے شاغپیسک پُدین پدین ولدا لِچّیرہ۔ پیمازات ئے شاغاس تا گُڑا جوان زیبا دیگ ئے ہڑسہ ہڑسہ ولدا پیمازات ئے ولدا مچٹ اگہ مس تو مچہ بے ئنا زرس شاغاس تا صحیح اے زُو زو بِسِرہ۔ متو بھی خیر ئس اے گُڑا ولدا زیّ آن تِخ بائی ئے دیگ ئنا تا ڈھکن ئے۔ تؐخاس تا گُڑا جوان زیبا پیمازاک تا بِسِسُر۔ بس چہ ہندن وا چائسُس کہ پُوشکُن مریر۔ بھاز پیہن مفس بھازمَون بھی مفس اوڑے بیدیرتا خرین مریک۔ مچہ ہندن پُوشکُن مرے۔ پُوشکُن مسُّر گُڑا امہ کیرہ، اوکا پد بہ- ہندنو بندغ ارے اسہ اسہ بید- بندغ بیدیرت ئے، پیمازات ئے تا کشِرہ سَیڈ ئسے آ تِخِرہ، بارِفرہ وری جوغِناتے ٹی شائِرہ کُٹیرہ۔ اوہن بھی مریک۔ لیکن کن- نن- داڑے وری زیادہ جوان مریک۔ اگہ کُٹیپہ تا داڑے کر تا داڑے بھی جوان مریک۔ ایڑے مطلب خواری تا مچہ زیادہ مریک۔ وری کٹیسہ تا خُوڑت کیسہ تا۔ تومکا طریقہ غات ئے پاوہ نے ارارے مزہ ئے جوان مریرہ۔ گُڑا پیمازاک تہ چائسُس داسا مچہ خیسُن مسُر۔ داسا ککڑ ئے بِٹ ای ٹی تہ م-م- ہرادے کہ جوڑ کرینُس سِلّانُس تِخانُس دہنکہ داسا پیماز ے۔ انتات ئے تہ تِخک، سُوت ئے تہ شاغ، سُوت ئے تہ شاغاس سوت ئے تو اوار تُھوم بھی مچٹ انت کر ای ٹی تہ جگّہِ جگّہِ جوغن ئسے ٹی داسا انتات ئے تھومات ئے بھی شاغ۔ مچٹ ہڑسے تہ ہنداڑے ہڑسیسٹ کر کرتہ ہڑساس ہڑساس تہ گُڑاداڑے کُکڑ مچہ دِیر یلہ کیک۔ دیرک تہ یلہ مسر ولدا ہنداڑے لار کیک کیک مچٹ دیر یلہ کرے گُڑا چائسُس داسا دِیرک تہ خُشک مسُّر گُڑا انتئے دیر یلہ کرے ولدا ڈھکن ئے تہ تِخاس ہنگہ پیمازاک بھی دِیر یلہ کیرہ کُکڑ نا۔ دے- انت ئٹی دیر ئٹی پیمازاک بھی کڑھیرہ، پیمازاتے ٹی سُو ئے بھی کاڑھِرہ گُڑا دا انت ئے تہ جوان صحیح۔ وری ہموڑے وا ہراٹیم آ پیماز ئے، انت ئے کُکڑ ئے بِٹیس، کُکڑ ئٹی تھومات ئے شاغاس گُڑا مچہ بے شاغاس تہ۔ بے ہموڑے کُکڑ نا زیاشاغ۔ پدا ولدا بیدیر ئٹی داخہ بے شاغاس بیدیرک ہندن انت مریرہ بوڑک بندغ نا سور مریرہ۔ سُوک ہندن زیبا مزہی مفک۔ سورو بہ- مفک۔ سُوئنا تہ زیا بیت ئے شاغ۔ سُو ئنا تہ زیا بیت ئے شاغاس۔ ڈھکن ئے تہ تِک جوان صحیح لہر کے، لہر کرے کرے کرے ملاسہ بیس ہُراس تہ داسا جوان ککڑ کڑھانے۔ گڑا ولدا ایلو گڑاتےشاغ تہ۔ گڑا داسا ولداانت شاغون تہ۔ داسا مچہ پلپل شاغ تہ۔ پلپلات ئے مالو مچہ شاغ تہ تکہ مچہ سی ٹی بسے تہ کہ پلپل ہندن خرابو گندئس بر- بیدیرآ۔ پلپلات ئے مچہ بسیس چِڑچِرار داسا چائسُس کہ کریر چِڑچِڑارک گُڑا مچہ دیر شاغ تہ۔ مچہ دیر شاس تہ ولدا ہموڑے مچہ ہڑسے تہ گڑا داسا ٹماٹراتے شاغ تہ۔ گُڑا مسالحہ غات ئے مالو شاغپہ تہ۔ مالو شاغاس تہ مسالحہ غات ئے او سی ٹی ہُشِنگِرہ۔ مزہ تا کائک۔ داسا شاغاس تہ ٹماٹر۔ داسا دا ٹماٹراتا تہ تہٹی داسا مسالحہ غات ئے شاغک۔ داسا اردک ارے ای تو نے گُڑا ادرک شاغ تہ ولدا مچہ اگہ تھوم ارے ای تو نےولدا بیدیر ئٹی مچہ تھوم شاغ۔ ولدا ہندن مَونو پلپل شاغ تہ۔ ولدا پوٹا شاغ تا ، دال چینی شاغ تہ۔ دا کلے گِڑات ئے شاغ اے انت ئٹی تہ بیدیر ئٹی۔ دا کل ئے شاغاس مسالحہ ارےای تو نے دہن اُرا ٹی و-دے- نن- دُو- بندغ دُو ئنا مسالحہ کیک اوفتے بھی ہندن پیمازاُشکن اشکن کتر کیک۔ پین ہندنو داھنڑا شاغک تہ۔ اُربو شاغک۔ گڑا چھنکو ڈیڈ کیرہ بیغِرہ گُڑا انت کیرہ ڈڈُکی کر- شاغہ تہ اوفتے انت پارہ؟ انت پارہ تہ؟ م-د- دا- ہنو- چھنکو ٹِکّی کیرہ۔ آچار نا ٹکی۔ گڑا اوفتو اونو ارے تو ارے او بھی جوان مریرہ۔ اوفتے بھی مچہ چوڑہِ۔ چوڑاس تہ ولدا کٹے اودے۔ اودے کہ کُٹاس گڑا اوفتے بھی شاغ تہ ای ٹی تہ او زیادہ مزہی کیک تہ۔ آچار گُڑا ولدا ڈبہ ئے انت ئےتہ بائی ئے تہ تِخک۔ بائی ئے تؐخِس جٹس جوانو لہر کے لہر کرے کرے نہ۔ داسا چائسُس تہ ولدا مچہ ہڑسِسٹ کر تہ کہ شیف آن لِچِّفسٹ کپ۔ پین دیگ لچفِسٹ کیک ہندن۔ گڑا ہڑسِسٹ کر۔ ہڑسِسٹ کرتہ مچہ مچہ۔ ولدا ہندن چاسہ تہ دیرضرورت مرے۔ وری مچٹ رہی آ نے اگہ باسُنو دیر لہر تِسُٗنُس چادانیِس تِخانُس۔ چا ہموفتے آن مچٹ مچٹ شاغسا کر تہ۔ ہنّا جوان اے۔ ایلو پُدینو شاغسہ تہ اوڑے وری ہندن اے انت مریک جٹ ئس اُرے آ لہر کیک۔ سوتہ بھی ہندن پاروتہ مریک مزہی مفک۔ ولدا باسنا دا دیر تہ ڈو ڈو شاغسہ کر تہ وا لہر ایتہِ تہ۔ وا دو ئس شاغسٹ کر تہ وا لہر تِرسَٹ کر تہ۔ ہندن کریس کریس تہ داسا ہُراس تہ کہ پ-ٹماٹراک تہ کل کڑھانو، پیمازاک تہ کل کڑھانو صفا خوڑت مسنو، خننگپسہ، چاننگپسہ اسٹ ایلو ٹی اوار مکس مسنو۔ داسا ولدا امر کرک چادانِیس جوان ہن- وٹی سے آ شاغسہ تہ یا ڈیرا ڈھاکو شاغسہ تہ بھی شاغ تہ ملکیئا ککڑ اُرے اسکا لہر کیک۔ دیر شاغ تہ، دیر شاغاس تہ گُڑا تِخ تہ اے اانت ئنا بائی ئے تہ تِخ، زیا تہ گِڑاس تِخ۔ ہندا چادانیِس اے انت ئسے رہی آ نا تِخ تہ جوان لہر کے تاکہ ہوا تہ پیش تمپ۔ گُڑا او لہر کیک کیک کیک رس تہ رُست ہمے انت ئنا کُکڑ نا دڑِنگک گُڑا بیدیر تہ زور مزہی بھی مریک۔ بیدیر تہ مٹ بھی مریک۔ بیدیر تہ سے- انت مریک مزیدار بھی مریک۔ رہے- انت ئنا تہ کُکڑ نا تہ رُست ئے انت ئس اے انت پارہ تہ مزہ رُست دڑینگِک بیدیر ئٹی۔ او بیدیر بھی جوان مریک کُکڑ نا نہ سُو بھی لہر کیک دہن کڑھیک ہندن دہن بُراکہ مریک۔ اوہن دُو ئے خڷ تہ اوہن ئے- انت مریک سُو تہ ہندن دہن پیش تمک ہڈ آن یکہ مریک۔ ہندن جوان بھاز بِسر بھی لہر تِفہ تہ کہ صفا خوڑت مرے ہڈاک تہ پیش تمر۔ پدا دوٹی بف بندغ نا مونا تِخِنگ آ۔ ولدا ہندن کر تہ۔ گُڑا جوان زیبا لہر کے۔ لہر کرے چُھٹا۔ داسا چائسُس تہ کہ تیار اے۔ اگہ تیار متو ولدا دیر شا لہر ایتہِ تہ۔ لہر تِسُس تِسُس تہ ولدا گُڑا ڈھکّہ پاٹ کہ جوان زیبا لگّر تاکہ دیگ ئنا بائے واکٹ کہ ارفِسہ تِخسہ تہٹی تہ گند پِنّہِ۔ مطلب خرابِنگا بُوچ مُوچ آ بیدیری کریس اوڑے وری موڷ آ بیدیر ئٹی گند پِنِّک۔ وا بیدیر تیار مس۔ گُڑا بیدیر تیار مس گڑا اوکا پد بیدیر ئے نے داھنڑاس۔ ولدا راست داھنڑا اُشکن اشکن کتر کر۔ اُش- خرن مِر- پلپل مچہ مچہ کتر کر ہموڑے آخیر ئٹی بِٹ تہ۔ مچہ وری بائے تہ تِخ، گُڑا ولدا داھنڑاک مچہ خوشبو پھیلائفِرہ پِنِّرہ ای ٹی تہ۔ پلپلاک بھی مچہ جوان کیرہ تہ۔ مہالو پلپلات ئے شاغپہ بھاز خوڑت مریرہ وری بندغ ئے ہشِرہ۔ چُناک بندغ نا کننگ کپسہ یا جنداک، پھِڈ ئے بندغ نا خراب کیک بھاز۔ ولدا پھڈ خراب مریک بندغ نا۔ گُڑا بندغ کُننگ اوڑے کپک گڑابیدیر ئے نی جوڑاس اوکا پد ولدا ئے انت اِرغ خہ-کہ ارے تینا شُڑدی نا، برنج نا اِرغاک اریر۔ برنج نا اِرغ شُڑدی کننگ کریس بھی صحیح اے۔ ایہن اُرا ٹی ہرا نُتاک اریر خولم نا اودے بیغ جوان زیبا گڑھے تہ تیار کر تہ۔ پدان گُڑا اوکا پد ایتہِ تہ اُرا ٹی کل ئے شاغ گُڑا کُنک۔ گُرا مزّہی مریک اوڑے بیدیربھاز جوان۔ اوہم بھی مریک ککڑ نا بیدیر۔ اوکا علاوہ ایہن ہرا ککڑ نا بیدیر ئے کیسہ فارمیئا یا ملکیئا ئے بھی کیسہ کر اونا ولدا اونا بھی ہندافل طریقہ ہندا فل مریک اسہ رنگ اٹ مریرہ۔ صرف اونا ولدا اسٹ اسٹ امہ کیرہ پیمازات ئے تہ ولدا ہر کس تینا طریقہ او۔ پیمازات ئے تا مچٹ بِسِرہ۔ بِسائے- بِسیر تا فل کڑک مسر گُڑا کشِرہ ہندن انت اوگِڑاس بندغ تون مرے کاغذ ئس انت ئس ہموڑا شاغہِ الّہِ تا۔ تاکہ ایس تِکان خشک مرے۔ پین پُچ مُچ آ شاغا تہ پُچ انتئے سی ئے خُشک کپک کاغذ جوان خشک کیک تہ۔ گُڑا اوڑے پیمازات ئے تہ شاغ۔ پیمازاک تہ مچہ چِرک خلیرہ بارِرہ وری پیمازات ئے تہ چپّی راستی کرجوان بارِر۔ اوڑےپیمازاک تہ بارِسُر گُڑااوڑے پیمازئے تہ امہ کیرہ پدان کُٹیرہ شاغِرہ تا وری شاغپسہ تا۔ اوڑے سی آن کشّیرہ ولدا کُکڑ نا سیو ئے سُو ئےپدان ولدا گڑا اوڑےاوطریقہ ولدا ہندن کیرہ سی شاغاس تہ سیِت ئے تہ بِسیس کشّاس نہ گُڑا داسا ولدا سُو کُٹاس جوڑاس ولدا داسا سیِت ئے ٹی شاغاس گُڑا ککڑ ئے شاغِرہ تہ اوڑے۔ ککڑ ئے شاغاس ککڑ نا زیّا بے شاس بے کیک۔ اوڑے گڑا لہر تیسہ تہ۔ ہرا گند ارے ککڑ نا۔ اوڑے گڑا گند ککڑ نا کائک۔ جوان زیبا لار کریرگڑا ولدا ہندن آ۔ اے بیدیر امہ کریس دا بیدیر ئے بھی ولدا ہمون کیسہ۔ ٹماٹرشائسہ تہ۔ ٹماٹرات ئے تہ شائسہ جوان زیبا ہڑسِسہ تا۔ ادرک شائسہ تا۔ پلپل شائسہ تا بھلا پوٹا مسالحہ ارے ای تو نے داکل ئے شاغسہ تہ گڑا جوان زیبا لہر تیسہ تہ۔ لہر کرے داسا ٹماٹراک تہ کڑھارنہ چائسُس داسا خوڑت مریرہ داسا ایہن لہر ئٹی لہر ئکے دِیر شاغسہ تہ گُڑا پیمازات ئے تہ کُٹے گُڑا ولدا ہموڑے شاغ تا ولدا دوجارہ۔ وا پیمازات ئے تا شاغاس ولدا دیگ ئنا بائی ئےکر بند گُڑا جوانو زیباؤ جٹ ئس جوانو لہر کے کے کے کڑھے۔ گڑا اوہن بھی ککڑ نا بیدیر ئے اسہ اسہ بندغ کیرہ۔ ایلو ککڑنا سُو مرے مطلب ہر گِڑا ٹی شاغ مزہی مریک۔ چائہہ اسل خرنوبِے ئسے بھی شاغ تا بھی ککڑ ئے شاغس ککڑ او گِڑا ئے مزہی کیک۔ اوکا علاوہ ساگ نن کہ ننا ساگ ئے بھی شاغنہ نن ککڑ ئے۔ ساگ ئٹی بھی ہندن مزہی کیک ککڑ ئے۔ اوڑے بھی ہندن کیسہ تہ ساگ میڑاس جوان زیبا بوچ موچات ئے تہ کشّاس۔ ساگ ئٹی مطلب ہُربو شاغاس، داھنڑا شاغاش، تھوم ئنا ہرا وا خرّنو پن مریک۔ تھوم ئنا خرنو پن کتر کریس ٹی تہ۔ ہندن ہندنو گِڑا شاغاس، اُشکُ اشکن کتر کریس تا۔ پھلّی نا وری ساگ مریک۔ سندھ ئنا بندغ پھلی نا ساگ کیرہ۔ گڑا مطلب دہن مکس ہرا مسس ساگاک اریر۔ دا ساگات ئے کل ئے جوان رُوتہِ تا لشِیس ارے ای تو نا لشی ٹی رُوتہِ تا۔ چاقوک ئس ارے ای تو نے چاقو ٹی روتہِ تا جوان زیبا خوڑت کر تا۔ سِل تا۔ اول سِل تا گڑا کتر کہ تا۔ مہالو کتر کریس ولدا سلاس تا ولدا اشکنو اشکنووری پھنڈی آن گڑا سلاس تو ہِنپسہ ایہن امہ رزان ئٹی ولدا دیر ارفک کائک تا۔ پدان گُڑا کُتُ- ئے انت کریس تا انت پارہ تا، سلاس صاف کریس تا گُڑا کتر کہ تا یا کتر کریس تا پدا سل تا ہچ بھی ہچ کپک پھنڈی ٹی۔ گڑا تِخ الّے تاایسکا انت مریر خُشک۔ گُڑا اودے بھی ہندن بیدیر ئے کُ- بیدیرئےساگ ئنا بھی بیدیر ئےہندن ککڑاآنبار کیرہ۔ اونا بھی ہندن سو ئے انت کرک سِل، صاف کرک، سیت ئے تہ تِخ۔ ولدا اوٹی سی بھاز شاغِرہ۔ ساگ بھی ٹی تہ کے ڈبل سی شاغرہ تہ۔ اِرا چمچہ شاغاس تا ککڑ کہ تہ، اِرا چمچہ شائسہ تا ساگ ئکہ انتئے ساگاک ہندن ظاہر اے خرن او، بَے آنباراو۔ اودے سی مزہی کیک۔ ولدا ساگ ئٹی ولدا پلپل بھی بھازشاغِسہ۔ مہ- اے ٹی کم شائسہ داٹی پلپل بھاز شائسہ۔ ولدا ساگ ئٹی مسالحہ شاپسہ۔ مسالحہ ساگ ئے خراب کیک، خرین کیک۔ گڑا ولدا امہ کیرہ ساگ ئے، گُڑا ساگ ئنا ئے ڈسّیوہ نمے۔ گڑا سیت ئے شاغِسہ جوانو سی چار چمچہ ڈو ئنا شاغاس تہ یا بھلو ساگ ئس اےتو نے سی ارے تو نے بھاز ہی سی ئناشش چمچہ کہ شاغاس تہ گڑا امہ کریس سی کہ لہر کریرگُڑا تھوم بھی شاغ ٹی تہ کُٹے۔ تھوم شاغاس ولداہندن سُو ئے شاغ تہ مچہ ہڑسے تہ سو ئنا تہ ہندن دِیک خشک مریر تاکہ تھومہ ئے انت ککڑ نا گند کائہہ۔ دیرک تہ خشک مسر ساگ ئنا گڑا اوکا پد ئے انت کر تہ، انت پارہ تہ پین بھی ہموڑے بِٹیس تہ کہ سُوتہ بے ئکہ پدا ارفپک۔ گڑا ولدا امہ کریس۔ اوکا پد ٹماٹہ- ئے انت شاغ تہ پلپل خیسنو جوان انگا زیباانگا لاہوریئادا پلپلاک اریرہمو جوان زیبا کُٹے کٹےجوغن اٹ پیالہ سے نا خاسے اٹ چمچہ ئس پُر کہ شاغ تہ۔ گُڑاولدا مچہ ہڑسے تہ۔ ہڑساس ہڑساس تہ ولدا مچہ دِیر شاغ تہ چِڑچِڑارہ کے۔ گند پلپلات آ کائک۔ پلپلاک جوان صحیح بِسِر۔ داسا چائسُس پلپلاک فل جوان گچین بِسیر گُڑا داسا ٹماٹرات ئے شاغ تہ۔ ٹماٹراتے شاغاس تہ گڑا ہڑسے تہ۔ ولدا اُشکن خرنو پلپل کتر کہ شاغ تہ راست اوڑے بھی مزہی مریک۔ یا رُست بڑیس ٹی تہ نا مرضی کتر کریس تا نا مرضی۔ اوڑے شاغاس تا گڑا جوان صحیح سُوئے نا زیّا ڈھکن ئے تِخِسہ ہندن لہر کے، سُو تہ کڑھے خوڑت مرے۔ صفا دہن بُر بُر مرے۔ بِسٹ مف ولدا مچہ جوان زیبا خوڑت مرے گُڑا اوکا پد ڈھکہ۔ ولدا داسا چائسُس کہ سُو تہ داسا جوان کرینے مسُّنے گُڑا ساگات ئے داسا شاغ ٹی تہ۔ داسا ساگ اگہ بہ- راست بھازاک ہندن کیرہ ساگ ئے لہر تیرہ خوڑت کیرہ گڑا پدا ہنداڑے سُو ئٹی شاغرہ تہ گڑا بائے تہ بند کیرہ۔ جٹس جوان مچٹ لہر خلیک گڑا اوڑے زو زو تیار مریک۔ بھازاک ہندن کیرہ ساگ ئے مہالو لہر تِفسہ وری ہنداڑے شاغِرہ تہ۔ اوڑے ہراٹیم آ ساگ ئے لہر تِسُّس شاغاس تہ ہندا سُوئے تہ اوڑے کاڑھِسہ گُڑا ساگ ئے شاغِسہ تہ گُڑا اوڑے بائے تہ بند کیسہ گُڑا جوانو جٹس جوانو مس مس لہر کرے وری بس اسٹ ایلو ٹی رس تا اسٹ ایلو ٹی اوار مس۔ توگڑا پائہہ دا گھنٹہ کنے خوانِف۔ پائہہ دا پارے پائہہ ای دچہ اٹ کلو میٹربریوہ۔ اوخہ کلو میٹر گڑا نت آ پاسہ خوانِفوٹ نے۔ تولِنگ خوانفوکو کن تو ٹیم اف ہِننگ ہِننگ ئٹی۔ دا چُنا ئے ہنداخہ خواننگ نا شوق اس پائہہ او نی خرّہ خہ- غائے انت کرک ہُلی آ نے ہِنِسَٹ کر ای نے تو ہندن برِسٹ کیوہ۔ نی ہِنسٹ کر ای برِسٹ کیوہ۔ صرف ہموڑے کنے ہنداخہ خوانِف ای سہ- سوال ہرّفِسٹ کروٹ ای آن نے نی کنے صرف جواب تِرِسٹ کر۔ بس سوال کروٹ جواب ایت۔ پین آہہ تعلیم ہنّاد اے۔ ظاہر اے ہُلی آ خرِّنگنگ آخرِّنگوکا خواننگ تو ہندن مرو پین تومروف۔ داسادوٹی پَین ئس، تختِیس، پینسل ئس، ربڑئس تو ہرفوف ہِننگ ہِننگ ئٹی۔ تو دا چُنا نا ہُر نی شوق اے پائہہ ای نے آن سوال کروٹ اُست آن نی کنے جواب تِرسٹ کیس۔ پائہہ گُڑا دا ڈیلی اُستاد پچّیس کلو میٹر بسّکہ دا چنا ہلمہ ہلمہ سیٹ بسکہ اوڑتو اوار ایندے بادشاہ نا اُرا اِسکا کسری ہرفسٹ کریکہ تو ای آن تہ۔ وری ہِناکہ وری ہمیڑِسکا چُنا ہلمہ ہلمہ سے اٹ بے خو- ڈیلی بس چُنا نا ہندا روٹین اس ڈیلی۔ ڈیلی ہندن بس کریکہ۔ ہندا اے انت تہ اسکہ، گُڑا ہندن کرے کرے پائہہ ہمو چُنا پدائے خوانا بھلوس مس امام غزالی جوڑ مسک۔ ہاں او اسُّرہ بندغاک او خوانوکا بندغاک، تعلیم یافتہ بندغاک۔ خوانِنگ نا شوق کہ ہر کس ئے مرے۔ ی- پائہہ اسہ وارس ئس اس۔ اے دیر پارے اے انت پارہ تہ ارسطو پارے پائہہ ای انت کریٹ تعلیم تِسٹہ بھلا بھلا بندغات ئے پیشن نا پیشن نا بندغاک بسر گڑا پائہہ داسا دا شاگردات ئے تینا بش کہ سلیف ہُرِن تا کہ نا دا شاگردات ئے ٹی اخہ خوانوکو بندغ ارے۔ گُڑا بارِفِس ہراٹیم اے انتات ئے، انت پارہ تہ، آبوسات ئے نہ۔ دافتے بِسیس تا ولدا ٹپّیسہ تا، بٗوچات ئے تا کشِسہ۔ اُس کیسہ تا، چکّیسہ تا۔ کل ئے تا خا- خرابنگا خرابنگا گِڑات ئےتا، ٹونڈات ئے تااوفت ئے تا کل یے یکہ کیسہ گُڑا۔ اے انتات ئے غلہ غات ئے تا یکہ کیسہ۔ گُڑا غلہ غات ئے تِخسہ الِّسہ تا بارِرہ۔ بارِرہ ڈَڈ مریرہ۔ پالن پالن کُنگُس تا توہموڑے گڑا کنیسہ تا۔ بس-اگہ خرن کریس تا گُڑا بارِفِسہ تا۔ بارِسُر داسا چُٹار نہ گُڑا اگہ اُرا ٹی سہ- مشین اگہ مشین نا سہولت ارے نے، بازارت ئے ٹی ایت نُسف تا۔ اگہ اف نے سہولت گُڑا اُرات ئے ٹی بندغاک تینات ئے تینٹ کُٹیرہ۔ نسخل مُست ئنا اسّکہ۔ بھلو اِرا خل اسُّرہ۔ تین پتین زی پہ زیا تِخِرہ تا۔ گُرا دانا چھنکو لٹ ئس مریک ای ٹی تہ۔ گُڑا مچٹ مچٹ آ غلہ شاغسٹ ہڑسِسٹ کیسہ، ولدا شاغسٹ ہڑسسٹ کیسہ۔ بھاز غلہ شا غپسہٍ۔ اوڑے ڈلِک تا ہندن خراب خراب کہ-کشِّک تا اے انت ڈارو کیک تا۔ مچہ غلہ شاغ ایلو سلو سلو ہڑسہ تا گڑا جوان زیبا زیبا خل ئٹی دہن برِسٹ کیرہ، خوڑت مرسٹ کیرہ۔ گُڑا خرمینت ئے تا کشہ۔ خرمینت ئے کشاس گُڑا خرن خیت ہندن جوان زیبا صاف مریرہ۔ گڑا کشّاس تا گڑا شاغ تا تھال ئسے ٹی مچہ چکّے تا، دا ئے سا مچٹ ہو سکتا ہے گڑامڑا مس تا گُڑا۔ اوفت ئے گُڑا تِخ گڑا اودے بھی خرمین ئٹی کیرہ گُڑا او خرمین ہندن مزہی مریک۔ گڑا خرمین ئے خنسہ اودے جھکہ ٹی گُلو کر۔ چُنا ت ئے تینا ہیت، چناک نا گلّو کیر۔ سینہ ئے گَور ئے اڈا فل چٹ چُٹا۔ دوائی نا بھی ضرورت اف اوڑکہ۔ گڑا خرمین ئے امہ جوڑ کیرہ۔ خرمین نا طریقہ ئے پاوہ نمے۔ داسا نُتات ئے تا جوڑاس ہندن نا۔ گڑا اوٹی بھی اونا اودےگڑا نن امہ کینہ اونا سُوت ئے تینالہر۔ دِیر شاغنہ پلپل شائہِ-دِیر شاغِنہ، بے شا- بے ئے کُکڑا بے شاغنہ، دِیر شاغنہ، بھلو پوٹا شاغنہ۔ ککڑئے کینہ بند۔ گڑا او لہر کیک کیک بیست منٹ مرے تہ یا تیس منٹ مرے تہ۔ کُکر جوان صحیح پریشر تہ چرینگا تو گڑا ککڑ صفا خوڑت مریک۔ گُڑا اگہ کینہ متوس تا تو ایہن انگا دیگ ئٹی گڑا مچہ زیادہ اُرے کیک۔ کُکرئٹی مچہ ہمو بیست تیس منٹ ئٹی بریک پڑِک۔ گُڑا ککڑا ئے تہ ملِسہ ہُرِسہ کڑھا، اگہ دِیک تہ خُشک اوتوجوان او۔ خشک افس گڑا مچہ کہ تا جوان اےگند کائہہ ککڑ ناہنداڑئے۔ پدا خرمین ئٹی وری گند تا بریک۔ گڑا لہر کرے نا گڑا اوکا پد ککڑ ئے مچہ مچہ ریشہ ریشہ کرک اوکا کشّے تہ اوکا پد۔ پیٹ ئسے جوانو صحیئوبھلو یا ڈونگا س مرے یا تھال ئس مرے کشّے گڑا سُوت تا جوان جوان ریشہ ریشہ کر یکہ کر، ہڈات ئے تا یکہ کر۔ سُوک تا داسا مسر تیار نہ داسا کر بیدیر ئے۔ بیدیر ئے داسا بوڑ ئے امر کروس۔ داساشاغ تِخ دیگ ئس بھلو جوانوزیباؤ تھاپلوس مرے، کھلاؤس تاکہ پدا دِیر جھلٗے۔ تاکہ بھاز انتئے کہ لہر کریر گُڑا ولا نُم تون گڑابِسر لہر کیرہ گڑا جوان مریرہ۔ اخہ لار کرو ہموخہ مزہی مرو۔ مچہ بھلو دیگ ئسے ٹی کر تا چھنکا دیگ ئٹی خراب مریک۔ گڑا دیگ ئے تِخ سِی شاغ تہ ولدا خرمین ٹی بھی ساگ آ وامچہ سی زیادہ تمِّک، سِی شاغ تہ چار چمچہ۔ سی نا شاغ تہ سیت ئے شاغاس تا ولدا ہندن تھوم ئس شاغ تا۔ تھوم ئس شاغاس تانہ گڑا ولدا ہِن کرک انت پارہ تہ۔ اےانت شاغ تہ خرمین نا نُتات ئے شاغک- خرمین نا نتات ئے شاغاس گڑا ہڑسے تا ہنداڑے مچٹ۔ ہرسے ہڑسے ہڑسے تامچہ پکّّو مریرہ۔ سئ ئٹی مچہ گند تا کائک مچہ بِسِرہ۔ مچہ بسِسُرگڑا ہمے- این- کرتا انت پارہ تا، آ راست اُست آن کنا ہِنا، سیت آ شاغاسُس نہ اوڑے ولدا پے مچہ ٹماٹر بھی شاغ تا اسیکہ۔ ٹماٹرت آ شا خوڑت کرک، مسالحہ مسالحہ شاغ تا کل گڑات آ کہ برابر۔ داسا برابر کریس تا، داسا شاغ اے انتات ئے خرمین نا نُتات ئے۔ داسا ہڑسے تا۔ داسا ہڑیس تا بِسِسُر نا. داسا چائسس بسرگڑا دیر شاغ تا۔ دیر شا تا گڑا زُو زو، زوزو ہڑسیسٹ کہ تا، ولدا ڈیگ مریرہ مُٹھ مریرہ، خراب مریرہ ولدا مُٹھاک تا خلِنگ آئے بفسہ۔ گُڑا جوان جوان ہڑسِسٹ کہ تابِسر۔ بھاز دِیر شاغ تا مچہ دیر شاغسہ تا ولدا ہڑسیسہ کہ تاکہ مُٹھاک تا پیش تمِّسٹ کیر۔ مٹھات ئے تا کل کشاس چُھٹفیس، داسا گڑا دیرمچہ بھاز شاغ تا۔ گڑا خرمین ئٹی اِرا وٹی شاغس، مسہ وٹی دیر نا شاغس جوان پُر کہ شاغک۔ او سُوت ئے ہرا ریشہ ریشہ کریسس ہموسوت ئے بھی کل ئے ہنداڑے بِٹک۔ تاکہ گڑا ہنداڑے ل- بائے تا گڑا کر بند۔ گڑا بھلا اولن آ دا پوٹا ارے اودے بھی کٹے جگّے شاغ ٹی تا گڑا آخیر آ گند پِنک ٹی تا۔ وا سُوت ئے تا شاغاس داسا کر تا بند۔ مسالحہ انت ارے ای تو نے، آچار اوفتے بھی کُٹے ہنداڑے شاغ تا۔ مالو شاغپہ تا، ہشنگرہ انت- مسالحہ غاک۔ گڑا کر بائے تہ بند۔ بند کریس تہ گڑا جوان لہر کےکےکے اسہ بُڑّکیِس تِس، اِرا بُڑُکی، مُسہ بڑکی گُڑا ملہ ہُر تا کہ داسا امراے تہہ انت ئنا تہ۔ انت پارہ تہ ، خرمین نا تہ گند. ہِنانے ہنتنے؟ ہنانے گُڑا ولدا بس کہ تہ۔ پلپل مسالحہ گڑات ئے شاغاس گُڑا مچہ اےانت شاتہ، دھانڑاکتر کہ شاغ تا گُڑا گُلّو کرک۔ گُلّو کر نا مرضی۔ تریت کر اِرغ ئے تینا شاغ، چوڑہِ بورہِ تریت کر کُن اوڑے بھی بھازمزہی مریک یا گلّو کر ہرا چٹ ئے انت ئے چُھٹفک زکام ئے، جھکہ ئے دا کل ئے ختم کیک، جھکہ نا اسُل ئے انت اے دشمن اے۔ چھٹفک تہ جھکہ ئے، سینہ ئے۔ گُڑا ہندنو کر کُن دوائی کپہ۔ دوائیک بندغ ئے بدتِّر بھازانگا بیمار کیرہ۔ ہموہن نن کہ جوڑِرہ خرمین نا بیدیرئے۔ ایلو پین انت کیس تہ، سُوئے قیما بھی تو کیرہ۔ پین انت بٹالوسے ٹی شاغس تہ، انت گوگڑو سے ٹی شاغس تہ شاغسہ تہ۔ ہرا گِڑا ٹی مزہی کیک تہ۔ برنج ئٹی شاغ ککڑ ئے۔ برنج ئٹی کیسہ برنج ئٹی بھی مزہی مریک۔ انت ئسے ٹی کہ اللہ تِسُّنے نے شاغ کر تہ مزہی مریک۔